Ny kolon-tsaina italiana koa izañy resahintsika ty a! Italiany ndraiky da tia fianakaviana da ao koa manahaky frantsay tia mahandro, tia sakafo.